Ja luchi nani ja kaándo ja ku nanixi luchi tee vilu ku ingaka ja luchi jiaa kuti kaáxi niñu te xiitoñaáti tee ti vilu jiaa xi tijiaá kiuti ndaandoó ku ve'endo vajko koó vajko rata vojkó ndiaá ta te kui'ina xede vilo te diina'a te dakayaatna'ati ko duaá ni kutiu ina dii ña'achi io dita tniiñu kua'a de'endeti jua xiikunuuniti jata corral a un'uniti nde'eti ku ve'endo te viluxi ti jiaa kuti ndeé ve'éndo ja vajko ja la vichi ko koo a rata a koo o naojku ko jiaa kujaku jiaa ku ja xede ndaandooti ti jiaa xito ve'e te ina kuti xito kuti nakeedeti ndee ve'e ndiaá jata ve'e kuaáti ndeeku mudo ndeeku chikutiu ndiaa ja xiitonuunti jiaa ja ku ta'aviti ja vilu ina tee viluxi ve'e nde'eti ndaando'oti na xiitondoti keenda ja kajti tiuku keendo na ko va'ati te dakaayatna'ati nxiidin kuuti dakayyatna'ati tedi xiitoti ku veendo ndaando'oti suaá ku taáviti inti.